<hesitation> يا أخي هذا سؤال فيه وجهات نظر مختلفة، يعني في ناس بتجول إن كل إنسان له الحق يختار يعيش فين ما يحب، وفي ناس ثانية بتجول إن كل دولة لها قوانينها وشروطها الخاصة، طبعًا في النهاية الموضوع هذا معقد ويحتاج نقاش أعمق، ليش؟ لإنه في جوانب إيجابية وسلبية لكل رأي.